لو كان من بإمكاني السفر الى اي مكان في العالم الان ساذهب الى <hesitation> الى اليابان احب ثقافتها الغنية وتاريخها الفريد بالاضافة الى المناظر الطبيعية الجميلة من جمال مدهش الى حدائق مدهشة كمان اتحمس لتجربة الطعام الياباني الاصيل وزيارة المعابد والاماكن التاريخية اليابان تجمع بين التقاليد والحداثة بشكل مدهش.